Ovanhu moshitukulwa aamu tuli oveli haalongifa oshimaliwa shihapu mefiku eepakutengeneka ohandi hale okutya pamwe nande eedora omafele eli avali okuya peedora omafele eli avali nomilongo dili nhano mefiku iyaa eshi otashitukulwa moitopolwa ihaapu hatu tameke nefimbo longula omudali kusha okuna okanona kaye kena okukala kaya kofikola ndadini okutumbula efiku oolo efiku lokuya kofikola okuna okufuta otaxi yokuya kofikola takufamo ee dora dili omulongo nanhatu oodo dokuya nokwaaluka ngaho eedora omilongo mbali nanhano iyaa okaana aako natango omanga inakaya kofikola opena okukala palandwa omboloto ile tutye oshuumbululwa shomokabaki kako kofikola natango oshimaliwa tashi tondoka iyaa omudali okuna yoo oku kwashilipaleka natango kutya okaana aako okeli kalya eshi takaaluka kofikola koo okeli yoo natango kelikosha iyaa okwiikosha nako natango okuli takulandwa eefewa okaana opo kakale kelikosha kahakwatwe koshidu nenge tutye kahakwatwe keembakiteli noshoyo natango ekako iyaa natango oshimaliwa tashi tondoka iya opena shihapu yoo opena oilandifomwa tailandifwa pondje oopo pee stop ngaashi naana twashiva nawa kutya opena oshivelelwa opena omatama neenyanga nena otodulu okulanda ile okulongifa oshimaliwa shihapu mefiku shafika peedora omafele eli aavali nomilongo dili nhano lwaapo Okulanda aashike oupekepeke ngoo nee vashona elela okuwanifapo oinakuwanifwa yefiku otuna yoo natango omalusheno neemeva moitukulwa omu tuli oveli haalandwa kokakalata ihatuteke omeva oshali omeva okuli haafutilwa yoo ondiwete kutya pamukalo watya ngaha aaye oshimaliwa otashidulu okukala shaya pombada ashike paungame nenge tutye pashiivo lange ondiwete kutya konyala omudali ena oshinakuwanifwa pauyadi yee okuna yoo natango oludalo ohashidulika halongifa eedora omafele eli avali okuya peedora omafele eli avali nomilongo dili nanho mefiku ashike okuwanifapo eemumbwe noinakuwanifwa yoludalo laye oshoyo natango oipumbiwa yomeumbo